चीन की संस्कृति ब्वोलदन दुनिया कि सबसे पुरणि संस्कृत्यूं मां बे एक चि, जेकि उत्पत्ति ही हजारो वर्ष पूर्व व्हे छे। भौत साल पलि व्हे छे। त चीन की ज्वो सभय्ता चि स्वो ऐतिहासिक रूप से पूर्वी एशिया ज्वो चि, तेकि एक प्रमुख संस्कृति माणये जंदि या। अर सबसे प्राचीन संस्कृत्यूं, सबसे प्राचीन सभ्यताओं मां बे एक चि, चीन की संस्कृति और सभ्यता।